جيد أنا إنسانا راني خوافا والكل, أما من أكثر اللحظات اللي حسيت فيها روحي قويا, و واهت فيها خخوفي, هوا إني كنت على علاقا بشخص قبل, و <hesitation> كنت ديما خايفا, كي لا نبعد عليه, يصير فيا كذا, يصير فيا هكا, ويصير في هكا, أء- نهارت اللي قررت إني بالحق معادش نتحمل معاه, حتى- حتى طرت, لذلك واجهت مخاوفي الكل, ولقيت روحي قويا.